N’Estremaúra semus más de café i afinal yo quasi que lo bebu por costumbri social namás. Amus, que pa yo dal con un café que diga: "chacho, que güenu!" sin tenel d'añidí-li lechi ni açuca. Assinque essu, yo, encá mía, no tengu ni tomu ni café ni té, amus qu'enque quieras unu no te pueu ofrecel. M'echu enantis un vasu de lechi con cacau con un duci, por exempru, una perrunilla o una rosca.